﻿wariteera kulungi rya semera, obu okukwaata ekiti kyaawe kyeisoke okateera eisoke ryaawe norigarra enyima kutari kugamba ngu eisoke obu orikuriteera norigaarra side, kutari kugamba obu okutera eisoke ryaawe noriiha enyuma norigarra mumaiso, omuntu kwiija kurola ngu eisoke ryawe wariteera kulungi, ryarugayo kulungi, noba oyine kuriteera nokora ki, norigarra enyima